Oyi dia berezil, ba bɛrɛ a ninɛ ba ɲa'anmian matete, ba ɲan'anmia donke to nupɛɛ ma mi reliziɔn, on ovɛ yi aba relizion ra cururu mibin. Ahan ma han le'ere we fɛn oro bie yɛsinma eehh li misiki nɛ ba we bara lasamba, la bosanova, la foro et pi la frerevo bun wian a benɛ Berezile ta.